Tsy ara-dalàna m- tandegna biby an-dragno satria raha ohatra hoe misy parasy biby igny, sy voakarakanao biby igny de lasa mandeha mifindra aminao aretinananjy na misy parasy igny na igny marary de miaraka marary amin'igny ianao, mangery igny de maimbo de ianao miaraka mitegno fofon-tainy an-dragno akao, tsy ara-dalàna mitandregny biby an-dragno.